Chichime, chichimeh pue, uncateh tepetzin mocuileta ca mestotu,. mestotu quiecua nacatl, quicua quimichmeh, quimahahsi quiqemechten. chihchitu quicua tusqueh tlaxacale noyehque tlin mosoloroua con. tehoun tlahtlacuah tiquimacah quecuah Oun mestotu, unca mestotu motlahtlatiemolia yehou, tlahtlacua,. quihquisa u onca mestotu amo quihquisa pos tehoun neco tiquinmacah. lo que tlin uncan por, tiquincoviyah, por lo que tlin yehou cuali, cuah, qui quicuah, quicuah tlin monamaca pa tien, pa nicon. nitlahtlanamaca, porque yehua, yehua tlahtlacua, porque chichimeh. quicuah casi de nochi, quicuah de tlin mach quicuah chichimeh o mistotu, amo nochi quicuah quicu nemeh tus tusqueh nacatl, quicu nemeh tusqueh tictusqueh lo que tlin monamaca pa tienda o yehoun yeh noquicuah tiquincovisqueh para tlahtlocuasqueh cuale.